مؤسسة الرحمة هي واحدة من المؤسسات الخيرية -التي- اللى ندعمها، هذه المؤسسة تهتم بتقديم مساعدات للمحتاجين في ليبيا، سواء في شكل غذاء، أو رعاية صحية، أو تعليم، نعتبر هدفهم مهم؛ لأنه ينعكس قيم الإنسانية، والمساعدة بين الناس، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها. <noise>